أول شي ات-اتدرب كتير، كل ما اتدربت أكتر كل ما صرت واثق من نفسك أكتر، ولا يهمك من أحد، أقف قدام المراية وعيد وزيد في الكلمتين اللي بتقولهم، لين ما تتعود. وإذا وقفت قدام الناس اعتبر نفسك واقف في مكان تكلم حالك ما معك احد.